Pös pruvé a bütela a bagn e pöi dopu gratela ën poch bütandie ën poch dë detersìu e se pöi a ven pa pulida pruvé a gratela gratela e pöi s'a ven pa campu via la casarola përché a va pa